Iin yuu no'a naxhitó okon yikuán xhii jan ni ño'ón ján, ndaxhitón iin vée yó, jan ni ño'ó jan ndaxhitó na'á iin iin yé yo'ó iin nuko iin ya'á kaxko iin xhika'a vée, iin iin ataguo ndaka iin mi'í yukua kua ha niño yikua jua kuu iin yuu nanda xhitaón yikuan ngua ka'a niñon yo'ó yachí, tuu tunga no kanioxhii yuu ka'a hua ka'a niño nja'a ndaxhito ini véo ndaxhito iin ye'ó.